أكيد، الأفراد لازم يكونوا لهم حق إختيار البلد اللي يناسبهم، من ناحية الحياة والأمان والفرص. لأن هذا جزء من الحرية الشخصية.